ت سير لعباد لي هما ينجمو ياثرو على المصائر نتاعهم على خاطر ربي سبحانه و تعالى حددلنا القدر نتاعنا من خلال دي يوان احنا لي نختاروهم معناها <hesitation> كما كما يلا كان نمشي في بلان ا راه باش يهزني القدر في كذا كيف باش نمشي فبي لبلان ب كيف نمشي في لبلان سي باش يهزني القدر في كذا دونك احنا الاشخاص لي ناثرو على المصائر تتاعنا <hesitation> من خلال معناها القدر